Ñy raha nisy moa, taminy ñy tantarany Soedy: ñy fahavitany ñy fifandimbiasany ñy fitondrà taminy ñy tao telo amby roapolo no dimanjato ñ'arivo, nanomboky tamin'io, ñy fanjakany mônariky voafaritsy soa ta Soedy ao, nitanjaky ñy maha panao pôlitiky any Soedy manandanja eo hatar'amin'izao.